Allo! <noise> I magnantso anao si zaho, tombaky tombaka eka raha saogno akato ma heverinao sy lena si a, mipare io rano io de mitete. Afaka oviana ma anao ma- zany mandalo aminay aty? Ay tsy magnino ndraiky ne avy homana sa maraina? A maraina harivariva? Ay, sy magnino ndraika akeo foagna aby zaho.